واحد الساحر كان كيلعب بواحد المحلول فيدو طح شوية هو سولي صغيور صغار ماعرت بدا كيغوت اش هاد المشكل هدا راه واقيلا غلطت راه واقيلا هاد المحلول هدا هو اللي دار هادشي هدا شتو كيقول بدا كيغوت شوفو كفاش ترجعوني كما كنت كدا كدا كدا بقينا حنى تما كنشوفو فيه معرفناش اش غادي نعملو مشنا نشوفو داك المحلول مبقا منو والو